Budaya ata paling dia'n menurut aku'n budaya manggarai. One mai manggarai ho manga istila ne penti, penti ho ga teing hang kolang latang empo empo dite hot mata sid ga. Hitu gah teing hang kolang hitu kut sebagai nggo ite nuk kin empo ho agu one manggarai itu manga ngasang ne caci. Caci hitu bisa'n ne ga hitu biasa pande reme penti, syukur hekang gendang agu apa kole iwo'd. Caci ho ga ata mae'n ne ata sua tau ata rona, ise situ toe ma pake baju'd, ise situ pake larik agu pake nggiling. Larik ho ga larik kut ongga lawan, nggiling ho ga kut ta'ang ata hot ongga ite hitu. Eme poli ite ongga ata pake larik. Mai ata hitu kole tong ga balas one ite, gantian cau ga. Ata hot sau larik bo ga hia sau nggiling, ata hot sau nggiling bo ga hia ata sau larik. Ise ho eme caci ise, ise na peang baju, ise laseng ne pake topi rantang hena mata agu pake sapu. Ise laseng ne pake lipa songke agu deko bakok. Penti ho ga ngance kole pande eme nggo ga mai ata ata mese one mai pemerenta so, misal ne presiden, mentri mentri so. Caci ho kole ngance hia jadi sorotan te one tempat pariwisata ho. Ai meka meka so ise ngoeng keta lelo hal hal hot unik hitu hot toe ma bae lise hitu. Jadi'n ga meka meka so ngoeng kole ise tes model caci hitu. Ma ngasang ne ga paki reis. Paki reis ho ga meka ho ata ongga, ata one mai manggarai hitu ga ata ta'ang ne ga. Pake reis ho ga, hot ongga ho bo ga eme poli ongga lata hitu ga teing seng one hot ta'ang hitu, hitu ngasang ne bo ga pake reis. Iwo'd kole budaya ho one manggarai ho ga ma ngasang kumpul kope. Kumpul kope ho ga kumpul seng de ata rona kumpul ho ga kut ba ngger one anak inewai. Kumpul kope ho biasa ne istila ne weri, eme poli weri istila ne ite kumpul misal ne gisi telu ratus, sua ratus, pitu ratus. Ite kumpul one ma ngasang ne kope harat, kope harat ho istila ne ga hia hot kut nika. Eme poli kumpul kope hitu ite ga eme poli kumpul taung seng, poli hitu ga ba one anak inewai ho'o bo. Eme poli diha hitu diang ga, gantian kole. Hia hia hitu bo ga balas kole apa hot kumpul dite one hia pisa'd hot teing seng dite one hia, nggitu taung sangge't hot manga manga ranga kumpul seng one hia. Poli hitu ga iwo'd ma jaong de sida, sida ho ga ngo tegi one inang, inang ho ga weta data weta de bapa dite. Ite ho ngo one inang ho ngo ba dea, ngo sida. Sida kelas, sida laki agu apa kole iwo'r situ. Sida ho ga tegi tegi seng one inang ho ko apa ket. Hitu ga iang ho ngasang ne ga woe, ite hot ngo sida ho ngasang ne rebaong ga anak rona. Hitu tara nggo ite ga ngo sida one inang ngo one woe, ite te kole tong ga laseng ne ba manuk ba seng agu ba kopi agu do kole apa hot manga de inang hitu teing one ite.